Mi amiio bo onyani pho bin onyani pho uberaan imi. Loor esi di onyani pho a moogh e'sin. Ku iḇen i/mi mo ophon pho onyani di ka logh oge eeguhb ku a'bile alegher mo olhom mo di po olhom odi. Ku yoor onyeene epe ema abidi onghi oteeny oto kabidi. Kuodi aḇeni oto pho ka bidi mo o phon phọ oye di odi kabaạl kuoto kabidi u'puru imi, mo ii yaal anyina kuighaaphni? Ku mi a ḇeni bidi mo ii. Ku mi a pham oto ka/yoor aghimoọm ku yoor odighi eniin obo ọbo iyaal a/raraah. Ku miba pham nyodi a righeel bo bin odi rudeẹnaan, ni imi mo odi ogey aniirih. Mi ku kumoor onyodi kuolo odi rungho ghan i/mi egu i kumoor, bile madi mi ogbgh oye, maadi mi ku ra/pogh bo eelhe pẖe phen phọ. Miabeni nyodi iyaar runaghanaan ghan ni i/mi. Oye ka tu pa ka ayoor kuubeniimi mo kpereghi pa onuana, odi ma mooghaạm oye pho ọ pọ phọ aniir pho a mi amoọgh esin kuesin pho kue di mi a tuaan bo amoogh diḇeeraan a ghi e'siodi ḇile keen mi ra/loom ghan enaạn mo ungaani i/mi ogey aniir. Ka dio pho adiphe pho mi a miin bo aniir pho ami bin i ḇeni i'mi mọ ophọn kua niir pho a'na. Aniir pho ami maamar iyaal ibamamuuny ku i'bamamuuny pho ku na a beni mo itoul pa ude bin rotooli, tutu na abulah esi lo na a ghi mi ra seph ni enaan mo madighiooh na a sighebo ogey aniir pho o'phon pho nungo i/mi. Kadio pho a diphe pho i yaal a yoor odighaani voor ko mooghan ibaghami i'mi kuḇenighaan i yaar di kepẖin esin ami. Mi keeny mi koḇenighan iyaal a yoor, ro/puruangnan ghalamo yoor omoogh igbarabara yoor rotuol ghan epe ologho-otu bin koopuruan. <hesitation> bin onoon oye ratughan ko soph liruen kungo iyoor. Iyaal a yoor ku ro sough iduon mo nyanipho, ro/don yira koki raaghana. oo oho ro/don mikaki otu odighi oo oho, odi ubeni i'mi mo oye pho rodon ke aḇem mo oọr hoọr. Iyaal ayoor odighan ruupuruan i/dipho oniim roony pa'ologhogupho ami. Igaal a yoor amoogh linaghaami pa' ologho-otu pho ubeeraan limi idipho aniir ophugh raberaanghaabo oye. Iyaar 1/10 di ketuei igbarion iyoor. I/pel duugh. Aduugh bin kuke tue i gbarion iyoor i dipho enaan eḇembo. Mo pọh moghian aniir pbo ana aniir pho a na a pho mophian i/na no iyaar di ketue igbarion inyina anuugh. Ku a nuugh ketue egbarion iyaal a yoor, yoor kophoonaan ni idipho idipho oo tụtụ yoor omaar muuny ayoor buphe yoor ko tue bo o/maar, buphe yoor ko tue bo osighebokimuom risigh.